Fum n wan iŋɛ se'em ta'am magesera sikeri fu diisi puan de la, magesɛ wuu fu san ita la fu tii bii fu yeti fu nyu la fu kookoo. Fum n ka boti bii fum n boti ti fu magesera sikeri fu dia puan la, fu ta'am ni iŋɛ seerum ŋwana pika pika iŋɛ fu tii bii fu kookoo la puan nyu. Ba wan kelum za'asum mɛ ti la ana bii fu iŋɛ la sikeri iŋɛ bini la gee ti la ka dɛna sikeri. Le pa'asɛ, fu san ta kelum bɔna la zi'an ti fu ɛɛra la dãmalemali wa ti fu nyu, kɔ'ɔm da pa daam woo da'ara bii dãmalemali woo da'ara. Amaa, la sum mɛ ti fu da dãmalemali si'a ti ba dikɛ tiisi diisi maalɛ ba. Tiisi diisi wa la, bãma ka me kelum masa mɛ gee sikeri ka boi ba puan. La de la dia la miŋa paŋa n basɛ ti ba za'asum suŋa suŋa bɔ'ɔra fu ti fu wan dita, fu wan ti'isɛ la sikeri n boi bini gee aai sikeri la fii wa ka makɛ bɔna bu puan.